النحل من الحيوانات البكون عندها ملكه الملكه هي بتقود وبتقود الخليه بي انها هي بتحافظ علي الخليه بي استمراريه الخليه بي انها بتضع البيض ومن البيض بطلع الشغالين و الملكات وكلو يعني الملكه هي البتحافظ علي استمراريه الخليه